مزايا الشهرة إن <hesitation> مثلا الناس تحبك، والناس تنظر لك بنظرة شغف وبهار، عيوبها انك راح تكون ملاحق من جميع الناس وكل الناس أي فعل راح تسويه راح الناس ياخذوه عليك، سواء كويس أو مو كويس، وكل الناس راح ترمي أراءها عليك، وإللي يسوى وإللي ما يسوى، وكل واحد راح يرمي كلمته، وإنت في الآخر ما لك ردة فعل.